لو كنت بطل خارق يع- يحمي العالم من غزو فضائي <hesitation> كنت نخمم باش نوجههم بقوة الذكاء و الإستراتجية أكثر من القوه، نلقى نقطة ضعفهم ونخطط كيفاش <hesitation> ندخل معاهم في معركه تنهي الغزو بدون خساير كبيره ولا فدائح كبيره للبشريه ويمكن نتعاون مع أبطال خارقين منه- واحدين أخرينا يعاونوني على هزيمة <hesitation> هادولا.